Pa nene tevoso nu va tsiroe, ma or nene komana sasanu. Pa nene verevere voa nu po ubam vanu. Pa nene te voa voso nu, mene tsina mene tama. Pa ne roma kikiu na, ke tsina tete akuk na. Ma ar nene kokoma na sasa nu nao, panene tenu va tsiroe, mar namam anan voa noma, ka vereveere voa noma, ma gut tete, ma vere voro pe upas. Ma ar ne mom tsetsiako noma, voro pe upas. Vere va sasa, pa ne tama kikiu na pa gavaman, vevets enoma pa ma kainkain, nemam kita vevets voso noma, pa vanu pemam. Po, ar buana vi, to kene vevets. Pee tsiako sasane pene, kene vevets sas nao a nene tevoa nu, pa nene tevoa nu va tsiroe, ka onoto vai veni, pa nene va en ei. Tsoeko kua pene, vevets nom a kain tete via. Ar via nan tsiako, tenom va tsiroe, viso pa pats muan. Ka tsi nata nom, ka tsoe kua pean, poma taim to nanao nor ma amoto.